Re ko ekpii, ya ma yan ko expii dakar eh kori kpii bae obari obere, damanu see kpiri bon ye, soe nama akenu, ko ekpii dakar gbe akara dore chu akparaniwan, see ye, towa gbo expil we wa gbo kpũ rogbobo nseninė otor ra bae ley expii yo ah ah bae ero mpio yo. na gbo ekpii areni owa chu ekpii ekpii nee otombie, oso oni, cha see oni, cha kiri kiri, ekpii κα cha kparaya wa gbo ajuri ra kpũ yoni ra damanu sey expii laya. odo bro owa bra nsewine, sewine soe otor kpic doan kpii nja on, oka mor nseinine ra kara chan jueru oka mai, mpio yo ka oro oka lama bari wanenu eh, ami bae meh ra la nsewine nemi, o ekpii ra wan see tor nonce yo, wa ro gbogbo owin, mpio yo ra ororo, fieru chu ekpii yoni ah see jama owin, otora owo wa are bu lasekari njo. mpio yan ko nnoni yo ra oro kra egeta, but so wa gbo еxрii owa gbo nsewine, damanu ah araru, labi obari wanence, wa kasemi oo. Ɛkpii si re juu ɛ'oro mpio norne ka weh ebolo kɔ̃ ɛkpii be ɛ'oro mpio be chu ɛhu doma adeto- oh tortor be labi owa gbo ɛkpii nsiwine nja- oh oso tor- ɛh retomatito owii ɛkpii toma atito- sã u'u roba wii ɛkpii toma ntito buti sa owa pii nkele re okaraka ja nne cup be kɔ̃ ga rẽ ka si nu ɛra-a owa ja neh cupu we owa dae oso ɛ'oro mpio owa dae sa gbera ajo enu ka dae- ɛh but kara ɛ'oro mpio kɔ̃ obari ale nju dema- oba- a kɔ̃ ma odor nju chu ɛkpii si jamahu ju we nsiwini naa jira- ɛh wo ka dae wo ka maa oneh nor ka gwaiokwa oka maa neh nor ka gwiiokwa oka maa ti nja- ah bordorni- ɛh okɔ̃ owa gbo ɛkpaii owii owii ɛkpii- oh toma ntito ɛkpii ju si bi gbere si ja ɛnu ma mi ɛkpii ka ɛbo si ja- si ɛkpii ba si ja ɛkpii ju ae nee oso ɛchi ɛkpii a nee so ɛchi- si ɛkpii re ba si ɛnu roka naa be oka chu ɛkpii- yor si jama nsiwini nsiwini be tii sa be ɛkpii be kusi nu re nee ɛ'ororo mpio nyii ah dema nyii naa kabe gbo gbo ɛ'oro mpio ku re naa gbo owi naa kaba gbo gbo ɛ'ro mpio ba gbo ba ɛkpii dema- nyii naa ka gbo ɛkpii ɛkpii we nnoni naa kaba keke- mnenu osi ɛbo-oh buti yii oku ɛke naa gbo gbo ɛkpii gbo ɛkpii gbo ɛkpii re gbogbo ɛ'ora mpro ɛh- ɛh naa. Owon bey oro mpio. say damainu ra do so bo yen kara na obo wekundo eh. obo wekumba oo. wa see eyeh owa. owa eyeh owa. owa ten agba. ton bere agba. ton otar agba on ensa pro wayo. mpioyo aberai gbe koro. yellae. ekpopowie. na noo owin sey. kpii yo doan eh. kei yo owin. ra ko ekpee bae damanu. ro baba keke. but a ju baron oo. ekpee ra damainu oka kee. in momo owin ye a bey kra nonoo buen gwan aowo agba yellae. nchu ekpee sey nyen kra tan moo okun otor kara dana tan moor. a kwan sey e chu ekpee yon see jama mbo. mbo amore mor win win mona. mbo oba ama win mbo ra oka tama ntito. mbo ah. ana nkpei To wan gbo owinyo. chu chu chu osila ka chetay owee me sey. sero ogbere noor sey jar anu mami wah ah janu. owina ja nu mami. owina janu mami To wa gbo owin o chu ekpee ra gbo kuma ba so otor ra kpe abo sey degree ogbo Owa kpomaba wenbo kere koronodi kparan ka aberi. te aba abe. nonee ka ju osuūn. a je feturo maru. nonee a ju osuūn. a je echun mama. mpio yo ka juni oro eh. oku nseeru furo wo oou. ofiema owo oka dela gboe looru nsewine ka tora na way ngebo njuyo ka tatari nee nsin. ka weeru papa. ma ra ju weeh. koh amai. oju modea oo afiema borai nsewine. Damainu sey kpiri yee. damanu say ekpee sai abo nonee. saibae damainu bae ekpee. a joh nye ra kekere ogbobori ekpee yan ba ka tinwo gbo owin. keri ba ogbo ekpee momo kra ja owin ja owin